ñenero kina telefon filermia ndeye do maradu koyi, yeyi ñeneya telefomma fileturwa mbronun telefonna yimi. Telefomma rimina yeyi akoti han adi ayi? Adi telefon, yowuwa telefonna adi rimina yeyi adi nimera tumma adi tullo, yindi, yaku, dewu dewu, uwu, araku, tulur, wusku, luwar, mewu adi tumma. Adi jesnga tumma, adi ze aa etuwal tumma rimia. Laku culia kammayi laku gunjia oke kilia fadimia, oke koyi, kammayi kilanjiwa keyeyayi kelaci, mananon dayia keyeyayi kelaci. Bundo summa taniyangan a rimia yeyi adi telefonna coronga tiwo na adi rimina yeyi mesaš kan do jarmi adi na mesaša tumma. Adi akediro adi kamia mesašaro konmia masašnumma januyi kammaro janun yiyi. Bundo summa taniyangan mesaša adi misan adi reperatuwar akedi, reperatuwarnga akoti adi tumma. Reperatuwarra ayi larro reperatuwar yiyi? Reperatuwarra a nimeronun kannun nowome diyia ngesnumbowa sajillimino. Sajillimia na adi akedo kup lenimi sajallimia nimero coron deyi, canuyiwa na ado kamia cu kammia fadimia nimeronumma cuttuluwu cuwudi. Yeyi, wote bundo adi radiwo, yeyi balakh kurnuyiwa akoti adi na radiwo adi, balakha adi tumma nangu akedia kamia na frekans kina balakha dowo. Adi ngaayo frekansngedea wote na adi kurowo, frekanssa adiye baramij akedia adiye, baramij akedi adiye, baramij akedi kanumbu kranwa akoti adi tumma sartu kanumbuya. Wote, franse awo nasara RFI kurnuyi wayi san dearo dangimia adi RFI kurnuyi nasara fanuyiwa. Wote, bundo summa taniyangan na awowaro yumu gami, wote na memuwarro yumu gami, a rimina yeyi adi memuwarra tumma na adi coron memuwarra coron na adi dosiye ruwutu diye. Dosiye ruwunumia awo nimia dosiya anun kran ruwunumi cunun kran ni nowommuro ruwunimi, bikenuwa bikeya runguro dakimi. Wote, bundo bikeya ruwunguro dakimia, menun <hesitation> awa runguro dakimi vidiyonumma, vidiya ye runguro dangun dunuyi, bikenummayi ye runguro ta, vidiya ye runguro dangumu dunimi sawunumia, bundo yimia na adi akedo awonimia tapsir tamia, tapsirraye runguro awonimi. Adi ngayo awonimia ayi mana laro? Telefonna kowodo, masal juli kina niyi tumu awon krakowo. Ñamena tumu, tumu Bongorronun kramo, buladeyan cinumu, buladeyan cinumu Bongorro kotuma mindewaye yammayi awom letir awoyia wotirrayi woli woli woliro cuwudia. Kannummeya habarngu fannimi ayimia saanumma a fawu fannimi. Wote kina, nasarayi ma developemaro yan hawan lantu kiciyaro telefonna awosoro nonin nado ngaaye gullun yimi. Telefonna ayi, ayi laro habar kiciyaro awono? Telefonnumma yeyi gonimia <hesitation> kamma kunimi nimera tawunimia. Nimera ndeyedo tawunimi? Awol kuru nimera kammiye tawunindo, kredi ñu diye, krediya tumu yifimia, krediya tawunumia, na kredia tacia kabinma timia, yeyi wu rimina yeyi kredi akediye kraku. Ayi dimi? Yeyi k- krediya yowo krediya a krediya a ngede tundeye krediya a mania aworo mani aa kanni la njirni la na lan diye njirniya kuni. Yowo hayi jowuro ngla, njirnumma kunuwa sandu kosuna, yowo kredi dawuye manimi, kredi akedi mea- ye, mani fuwu ye, mani, yor yindi ye krediya tawunumia yumu nimero kammiya kompons. Kammaro kina gullun yimia adi, wote akedo fileturu ti, wote adi akediro rimina, yeyi nimero kannummiya cawuna are ba awo kamia reperatuwarra ndotto tiwo? Adi tiwo yowuwa ratturuwu cu kammiya fade akoti asana ayi gudumo? Aa wuyiya asana zero zero kadaa kutuko, zero zero kadaa nduye yiniye kunu. Adi tumma zeronumma tuk fadima tiyit kuyi. Wote adi awonum telefonni muhimngu tulla kannumma fadimia yeyi manainmia yeyi manani kit kanimia ndotto kanimi keyeyan kanimi, keyeyan tuk lenun kanun dunuyi. Keyeya kanun dunumi, bundo kammaro ayimi, wote ayi <hesitation> ngede maradunun telefomma̧̧ ni kina nonumbuwa, hayi kan ngede kuni, kan ngede kuni ndeyendo kunimi. Halke wuyi filengurwa nda awonu wune, fileru wuyiya adi halas. Niyi adi nowun, halas oke adi tiyi kammawa kuwuno wote, yeyi danu wuyi telefonniya tilkia wuyi tut kammawa kuni, tut kuka ayi? Ni nina kuwumo yeyi wuyi wu- wuro kuskumo. Danu wuyi kunji, tut kuwumo kuwuman awo širrr ciria oke yedu, okeya ndottoyi ci, okeya yeyi kiliyayi ci, yalla okea fade, okea kup kadumo. Yeyi akoti kina rimina asununa wuyi kunguwa, yeyi kannu ndeyendo kannimi keyeyan kannimi, keyeyan kup goyi kankumo. Adi a apele muhimnga adi tiwo kayi kunjia na adin oke yimi, mananun dayia na adin kannimi kredinumma datunga rambuwa, niyi na adin kannimi. Wote adi kangunna yeyi kangun mananga dasu oke halas, bundo ayi manimi? Aa yeyi vidiyo nanga ndotto tiwo, na vidiya ndotto tiwo, yowo vidiya yeyi akoti adi nanga adi tumma. Yowo asunuyina vidiya nanga adi tummaro asi- asini yeyi, halas adi dunumi. Bundo ayi hajangu? <hesitation> ngede nonumbu aa yeyi, ngede memuwar ndaran kurowo? Memuwarra kina filercurkuna? Asununu nglaro memuwarra na ado gaa adi lenimia adi lenuyi, adi lenimia galeriya fandimi, galereya na memuwarreya tumma. Yowo memuwarraro gaa, memuwarro gamu kidanga dawuno. Halas kina kida memuwarra dawunona yeyi, kida memuwarra dawuno, bundo ayi? Ayi ngede hajanun? Yowo kina wote kina adi ngaayi telefonna kida, wote a ngede telefonna kina filenjerkia awomi kina, haliye adin <hesitation> yeyi telefonna manangu kina muhimngu wuyi <hesitation> telefonna filengurka kunjuka muhimnga niyi telefonna ndoku satunoi bo, ni tami habar yanimbe fannimi. Niyi kannun kunia kranwa fandimi adi ngayon konnunga dayia ayi dimi? Šaršerra konimi, šaršerra ako ti yeyi, šaršerra ndeyedo cutcerei? Šaršerra rimina yeyi adi kaduwa rimina akedo, fuwunun akedo yikimia suyingu coroya nanci. Cikalnga adi, nglaro wunude cikalla yeyi, cikalla ngillaro filermia cik adi yikimia awonun cuwurmia. Bundo aristrima ingaro awonu ingan dayia nglawo. Cunga gullimi, halas oke a muhim telefonna adi muhim telefonnga, onero niyi telefonnumman ndoku satunu bo. Dararoyi timia telefonnumma nglaro ronun tami, na kotuma dangumbe dunuyi bo telefonnumma liwunumman tami dangumu hilla ngesnimiye, ngesnindo kalla muhim marawayid kunju ñanduwa woli na la kotula. Onero sorruyiwa kamma sorkumo, sorun braad naro timia yeyi, wu adi <hesitation> sorkoyi ye kina haliye adin klafen kodukoyi ye. Yeyi yamman ndoku halas kina tirriyei halas klafe leyi wotirran cukowo adi habar gullimia yannun ingaya kawurungedea. Nansuru wote awo kina muhim telefonna dowo adi, ñennummaro fileturuwa, masallo niyi ñeneya fadan ekollaro kadumo telefon kumo ekollaro sotan dandiwuno. Telefon tenuwa ayi di? Kotulana telefon tenuwa ñennumma dandiro deyi. Telefon tewa nimiro konumma tawunun yimi, tawunun yimia tut kunjia aba wu adi akedi akedi dandikoye lawu ekollan krako ña nanun damia brat cunun yumu ñennumma konimia latando kinjadewa. Latando yadimia fadaro gonun mummu timi, wote adi a telefonneye muhimngu marawayid, masallo ni kulumo yalla ngowon a la fadan mayiyei, aba ande la mbusu gulkono nja adi ngaayo kina yowuwa konun yimi waa ciri meniwa, waa ciri kungodoyi wayi ciri yimiwa goniyi tuk. Wote kina telefonna muhimnga dowo anataro. Ñeneyaro filetiri kammaro filermi, ñene woliyina tamu, filerumbuwa asar kura yeyi akedi kina telefonna importansnga do adi ta tuma.